<noise> Yerdagi oxirgi odam bo'lsam, men avvalo yashash uchun zarur resurslarni to'plab xavfsiz joy topgan boʻlardim. <hesitation> Keyinchalik vaqtimni bilim va san’at asarlarini saqlashga, tabiatni o'rganishga va ehtimol barcha tirik mavjudotlar bilan aloqa o'rnatishga sarflardim. <noise>